زه غوره ګڼم چې پر بایسکل وګرځم هغه ځکه چې لوړ ختلو کې لوړ انرژي او قوت ته اړتیا ده او زه د پښو درد لرم نشم ختلی. د بایسکل چلول ماته د ماشومتوب یادونه او خاطري را تازه کوي کله، چې زه ماشوم وم او بایسکل به مې په ډیر شوق او علاقه سره چلوه.